මම වැඩියෙන්ම ආහාර ගන්න කැමති <hesitation> මට පරණ පුරුදු අවන්හලෙන්ද නැත්තන් ඒ කියන්නේ මම ආසම අවන්හලෙන්ද නැත්තම් අලුත් අවන්හලකින්ද කියන එකට මට හරි පිළිතුරක් දෙන්න බැහැ. මොකද මම <hesitation> ඇත්තටම විවිධ ආහාර වර්ග <hesitation> විවිධ තැන්වලින් <hesitation> රස බලන්න කැමති කෙනෙක්. ඒක නිසා මගේ ප්‍රියතම <hesitation> අවන්හලක් තිබුණත් මම නිතර එතනින් කන්න ඕනි කියලා. <hesitation> හිතන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒක නිසා එදා දවසට මගේ <hesitation> ආසාව අනුව <hesitation> ඒ වගේම මාත් එක්ක ඉන්න පිරිස අනුව <hesitation> ඒ කියන්නේ මාත් එක්ක කන්න යන්න ඉන්නේ කවුද ඒ අයගේ කැමැත්ත අනුව <hesitation> එක්කෝ මම අලුත් <hesitation> අවන්හලකින් ආහාර <hesitation> ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මගේ ප්‍රියතම <hesitation> අවන්හලෙන් ආහාර ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම හිතනවා විවිධ අවන්හල්වලට ගිහිල්ල විවිධ ආහාර වල රස බලන එකෙන් අපිට විවිධ අත්දැකීම් ලැබෙනවා කියලා. ඒක නිසා මම එකම <hesitation> අවන්හලකට කොටු වෙන්න කැමති නැහැ. මගේ ප්‍රියතම අවන්හලක් තිබුනත් <hesitation> ඒකෙනුත් කන ගමන් වෙනත් අවන්හල්වල <hesitation> ආහාරත් අත්දකින්න මම කැමතියි.